تجيب المعجون الاسنان تحطه على فرشة الاسنان تحط جزء بسيط وبعد كده تحطوه على اسنانك وتحركها فحركة من افوقية بالراحة فوق لتحت عشان ما تجرحش اللسة تبتدي تحرك تحرك تحرك يمين وشمال وفوق وتحت وهكزا كذا عشان ما تجرحش ايه